I masinina fanasan-damba malohé izy kara frizidera izy helihely avakeo izy igny misy varavarana boribory angivy akeo igny alegny sokoafagna azona tsara à izy avekeo refa sokafagna ampidirirana aka lamba fa izy ka misy hoe afa misy misoratra ka hoe misy kazan-damba ampidirigna aka tsy miaraka ohatra hoe lamba koton lamba jean ampiarahana regny ohatra oe lamba jeans magnagno agnigny igny maloha fô ampidirigna aka de misy soratra akeo de mamaky tsara amigny teny anglais izy ka zay ko tsy diso za de mamaky tsara oe tô amy jeans é de kitihigny igny mifanaraka zagny maloha misy raha zay ao amigny sisigny aka sokafagna magnagno agnigny ampidirina ny vovo-tsavony avy misy vovotsavogny vidigny avy amign sup- amign'ny supermache akagny ampidirigny ka vovo-tsavony de alefa ndray izy de ao ndray izy mis miodikodina aka aka izy avy manakobana azy akao koa izy efa manary rano mikosoko agno zagny zista manapy fogna agnao é zey.